<noise> koa kutoona kusika na yoo chi ika ku ya basquet, chi futbol, chi xii ajedrez ra xia taku xia ta taxa xiakina torneo'ka ra chika tu tie ve'e chiñua chi na scuelaa, chi xiina marton chikana ra nuu xiu'un ya kuna kevaana ya kuxikina ika ku mil peeso, uvi mil'va, uni mil'va an taa komi mil'a xiana ya kusikina'ka ra xia chika tie ve'e chiñua, su taa nuju ñiu'u vali na taka ntojo xiachi mii nu ntentu ñu'u yo'o taka ntojo kuana chi kunta inina koo torneo ra vaxina chika kifina ya ta xiana kusiki ra, sikina basquet'va an taa a saa tu futbol'va ra taku ya navali, savana vali kuaxi'ka ra xia tanu kuto chiñana kusikina'ka ra chikana yaa apuesta xiia nuna nuju, tia kuali sukuela un na kaku mii na xia koo sukua'ka ra, una sikina kancha ra chikana ya apuesta ta nuu chikana i'i tikuixi loo'va a i'i sabrita, a tunu kootu kusikina ya i'i cien peso, ya uvi ciento peso ya apuesta chikana tukuna ke'e vaa xii mi ya basquet'ka ra, ka nuu xiana kutona ya kuntiena xia kusikina mia'ka ra ika xintiena nuju television taku na'na naa un na kisi kaava, taku na chiva kava mexico kava ra. Nta mivantu ika sentir orgulloso xiaya kaa sisikina chi taku suva ntuvi sisikina xinintu xina ra ika ta savana kuachi saa to'o tunaka chi, na tanu sana ra nta koto na chiva'ka, méxico'ka xia xiina xintixina sikina mii deporte'ka ra ta yaa un takuna sukuela'ka, na ntoni sukela'ka ra xiyo eventona xiana nta ñu'u mii xiana ya nuj xiakina maestro xia kuaana eventona ra xiyo ya entrenamiento'na xia kixa mina maestro'ka ta sava na maestro'ka tachi ta inina xia mia'ka kutona keeva mina sukuela ra ika entrenar vaana na kevaana xiiaa nu na kuva, na kixia i'i trofeo xiina un, kxia nuu sana niituna pelota vali kusikina su ika suna mina maestro'kana ra yia xii ka takuu na savana ñ'uka vaxina chi taku vikona maestro ra sana nuu chikana mi pelota ti basquet'ka sikina ra kevaana xiin mii ya pelota basquet'ka su xiu'un ya takakina xii miaka.